الرقم الأول يعني اللي بتواصل فيه هو خمسة، ستة، سبع، اثنين، ثلاثة، أربع <hesitation> صفر، خمسة، خمسة، واحد، وتجدر تستخدمه لأي تواصل أو إستفسار، الرقم الثاني هو واحد، اثنين، ثلاثة، ثمانية، سبعة، ست <hesitation> صفر، خمسة، أربعة، ثلاثة هو كمان متاح إذا إحتجت أي شيء أو إستفسار، واذا تحتاج يعني معلومات إضافية أو مساعدة في أي شيء لا تتردد وتسأل، يعني أنا هنا عشان أساعدك في أي وجت.